Nághá èsè sàngà ètèm uròsi ádè anà tèm ányè ámá tèm ányè ámá áfò álukó álóng kè mkpò uyèyèd àfò átèm ádán ásin áyim álàm ntuèn ásin èhn ámaggi ásin <hesitation> ntuèn ásin ábu ásin iyák ámànàm àfò ábènè ásin ádán kèsio àtèm ádán ádè ámáyòhò àfò àsin áyim àdákòp ntè ábòng nyài ámásin áyim àfò àsin inung àsin unám ákè témmè koèdè ámamè unám sè ásin àfò ábèn unàm ádè álòng áturn áturn áturn <hesitation> ásin ábèn ásin mmòng ámá àfò àdisim àdilong rice ábèndè mmòng àlòng ákámá ámànàm àmà àfò àsin mmè ábíèrè ámábièrè àfò álòng átákpà ásin kè uchàn ámátákpà àchin k'ichán àfò <hesitation> áno mmè mbòn sè àkèbu nó ámmò èdiá ná èsè ènàm ètèm rice ádèdè èlu èti uwèm énám sè ulòng ábò ná ènám ènám sè ufòk ábási ébò nó ènám énàm sè ábiò ábò nó ènám so mmèmá ágwò ásikókè uwèm kè ákpá ákpán ákpa.